Cuando't mantonhpa tzujtzupa' kyolor, jete ti'yäk je ay, u mäjata' arbol, es como cipres, es como jikä okote tambien tzujtzuta'mpä je 'yay, creo 'yantyitä jete mas ispäjkyajpa ijtyajupä tza'moji, tza'moj puro mäjata' arbol ijtu, puro tzujtzuta'mpä 'yay, y creo que solo, <laughs> tambien kama'i 'yay tzujtzuta'mpä 'yay, tambien este pasto, estrella tambien tzujtzuta'mpä, zacate tambien tzujtzuta'mpä 'yay, y todo jete puro tzujtzuta'mpä ijtyajpapä campo'oji puro tzujtzuta'mpä.